Ny a Kanada agny moa zany misy ny toera antsoa hoe Quebec <noise> Ka i Quebec ao io zany manombony manitsy amin'ny volana. Desambra amin'igny zay tena manomboky latsaky ny la neige da fa tena manintsy amin'nigny frafaran'ny volana Desambra igny. Fe tena manitsy avao koa ny a Kanada agny amin'ny volana volana fevrier igny moins dix neuf virgule neuf cerissiuce izay no temperature iainan'olo egny.